افضل قضاء ليله في قلعه ، علي الاقل بشوف القلعه دي وبشوف الحاصل فيها شنو وممكن كده يعني اتفسح فيا واشوف الحاجات الفيها ، إمكن تكون قلعه مشهوره ما عارفه